Maq olõ tuul. Maq saisa tarõh lavva veereh ja maq olõgi sääne asi, et mullõ istusõq inemiseq pääle. Ja mu elo um esiqhindäst peris hää. Ma olõ lämmäh tarõh kuiva katusõ all. Ja ma ei tiiäq, kas ma elä vai ei eläq, a ma siin olõniimuudu. Sääne um mu elo.